Beh tanto pe incomensâ çerchieiva de frequentâ di pòsti dove gh'é de gente ciù o meno da mæ etæ e approfittieiva do fæto de incontrâli pe fâme mostrâ o ciù poscibile a seu lengua perché creddo che se ti veu fâte comme dî accoglie inte un paise neuvo dove se parla unna lengua differente da-a teu segge a primma cösa da fâ. Un pö pe educaçion e un pö perché quande si sæ a lengua t'ê delongo facilitou segondo mi.